هلا برفيقي الغالي. حياك الله. مبارك الزواج. شنو رأيك نتقابل اليوم. راح أعزمك أنت وزوجتك على العشا. رح نروح مكان <hesitation> وايد حلو. شنو رأيك نتقابل هاليوم بمناسبة احتفالنا بزواجك.